أول شيء، <noise> اللي هو كأنك تبي تشتري سيارة، لازم <noise> تفحص أوراجها، تشوف أوراجها صحيحة. يمكن <noise> السيارة مسروقة أو كذا. وبعدين، <noise> طبعا، تفحص هيكل السيارة، <noise> تشوف السيارة فيها صدمات، سوت حادث جبل. تفحص السيارة من الداخل، نضيفة ما فيها أي صدمات، أو مسروق منها شيء، ناقص منها شيء. تتفك-تتفقد منطقة الموتور، تشوف المواتير السليمة، أشياء أصلية ولا.